Ebi mel like nimel yale eghowie ole ize <noise> and ebaya lelebahe oe agho deni zere ado mue yeren agha mue yeren fo ado li-alubasa adole hien aghai lor fo ado biroyor wel ghai mueni zeyeren <hesitation> mel gha muame yeren wel mueni ze wil yu mhen kpe wel ghai kpefo use namel kua sebesugba-har mel ghai soen fo enogie enor gie ne wel biroyo wil kpei yi e <hesitation> ukpe yeren wel ghai kpe yeren fo udor hel lehien udor li-alubasa ughai lor yor ubiroyor then udo ri-maggi udo rieyor wel ghai rieyor for udo hel buyan hel yor oghai bobo udo hole bore ughai hoe bae fo ugue oghai zelu wel ghai tugie omhan ghi se gar ukie same usa bae umu dia khee ghe khere aghai seghe nor ijan ghi yar gar wel gha kie tugielu wel gha kere oga ushiele re odor khien oseghe naya leba